Un peini es un achiperri mu apañau pa componel i cudial del pelu. Enhunciona de horma mu faci. El peini tie dientis que s'utilizan pa desenreal el pelu, i al passá-lu pola cabeça, los dientis entrillan los ñúus i los enreus, i d'essa horma quea'l cabellu escamondau del tó. El trucu pa peinal bien es emprencipial polos cabus i dil trebajandu palas raízis, i sel duci i tesonúa p'avital endañal el pelu. D'esta horma, se puei mantenel las melenas en condicionis, i avital que se hormin ñúus i enreus.